Ca tʉshi te tzuji cap queqwʉtpa cap queqwʉtpa te tʉshi y tʉgʉypa min tʉkjʉ shi no ca piutʉg nʉmʉpa hʉy jʉspʉcjallʉ cay nʉpin hʉy mucjaipa ca tʉshi'is y ca mishi te mishi tep tzuj wʉtsucpa y wʉtpa ca yʉmʉ mishijeeŋ y ney yagjawʉpa hʉy wʉtʉ ca mishi y te nuu tʉgay te nuutʉk tep majde wʉtsupa tzuji porque tep pi mechpa cay cʉspapʉ y aveces way patsucʉ tep tʉgʉypa net min tʉkjʉ shi aŋsaŋ ca min tʉk tʉgʉypa min tʉkjʉ asucʉ te nuutʉgay y ca caŋ ca caŋ nete wʉtpa pe cap te yajcʉjʉ wʉtsucpa ca caŋ cap hʉy mechpa ne cay cʉspapʉ shi patpa nʉtz, shi patʉ juyʉnʉ, shi patʉ mʉa cap hʉy yacajpa ca caŋ'is cap hʉy cʉsucpa ca animal tʉgais y ca'sa cap ʉni yacjesucpa te yajcʉjʉ cap te wʉti caŋtʉgay ca minpapʉ ca cuycaŋ minpapʉ te aasa te aasa te mʉk tep pasadu hʉy cʉspa te tzuji y ca chicu te chicu tep pasadu mʉk cʉspa nete entʉ pues teji tep te animal animalitutʉgay hʉy chʉcpa te este pues desperdiciu ye tʉgaŋji